ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति बहुत विविध और समृद्ध छा। यख की आदिवासी संस्कृति जन की अबोरी जिनल लोगेक गेरा एतिहास और परम्परा के बतोन्डा छ। यान ता ऑस्ट्रेलिया मा काई बोली बोलेजंदी पर अंग्रजी सबसे प्रमुख छ. यख का संगीत, कला और नाच गाना आज का डोर और पारंपरिक द्विय शैलियाँ माजी छन। खेल जाना कि क्रिकेट या फुटबॉल लोगु माजी भूत लोकप्रिय छन। यख कू खान पान भी विचित्र छ जेमा की बजबिक्यू और समुद्र खानु खास छ।